Unugol! a waɗan ko uneteekoo ley wowrundu ɓamaa ungal ngal, hinnoo aɗa una, aɗa una faa ɗigga. Jon kaa aɗe hunca, <hesitation> aɗe fiya e wowru nduu. Non nii cifortoo unugol kaa.